Ma akpen ma ayorri ma onnon kpannan kpa ohami eden chamo si akpen pẹ chomo orohi emanna che obgh danni ava jiwa akpen ayok danni awki akpen jiwa chọ anna da akpen pọwa obgh danni ava si odik okka-okka ayok awagi ka nnam obi kor okdik okko-okka ka si kewo si madin nwowa ma iva nnbaak-o aden sa onnon obaaki ọttọk owuri bham yinna akpen pa adabi kam madi nwo ma kam onnon e banni ikmmi rora kam oda onnon komo omakka nda onnon osi onnon etem edam-e nda onnon pimo na bi ayok pachinna ororo be yami emmana okka-okka nda onnon kọmo ra bi onnon ahami ajiwa ottoku kpanankpa to oho be koọbọk bẹ hami ejora fa ebam bẹ nda onnon ko da bi iba kpanan kpan pi ndo-zah ndimi oyan tan nko ma bi-ma nda onnon koda bi onnon ko nn eva oham bi sosi ọttọku nnang hẹ ofo kanni ndok-a aden ja idin-okpaabyi onnan mẹ eva oganni odorọ nnana dok nda onnon koda bi asi ka odik omma mum omma mdak-o ek ezi-zika ayo ottoku fo asi ma kam etem ko odami-a odo-dok ka si kam aron bi aka efa asa n binobina nnanko nda onnon ko da bi iba kpunann kpu bi mo wop immi honna di nna idaak daka ma ida doma bi annon kpanan kpa ahowa ma eba ma biphyit odidiri